اختار انه يكون عندي يعني كمية أنليمتد من البيتزا والايس كريم لان انا يعني <hesitation> من الي يحبون اكثر الاكل المالح